ये जो रेफ्रीजिरेटर होन्दु ये काम औन्दु सैग सब्जी फल फ्रूट पानी या कुछ ड्रिंक्स या आइस बनोनु मा काम औन्दु घर मा एमा एक गैस इस्तेमाल होंदी जो येते ठण्डु रख्दु अंदर बिटिन एमा एक कम्प्रेसर भी होन्दु कंडेंसर हौंदु एक ेवपोरतौर होन्दु जो साइकिल चक्र माँ चल्दु